<noise> <hesitation> nainy keriou nating kakaii non <hesitation> moun ge na tsoiny nating rukauts ror ya, fafa ainy ror ya, onots non ai katsian non karap minon ai te maton ai te maton fa nat iny ya. kainon ai aa vavis non an na kerio tagei ya, ai fuit patsukan minon tsunia, kain non na nan ayei, ana korio tagei ya ai naa patsukan munon faarei tsun non, a guei ain nating rukauts rom ya <hesitation> <noise> tagei tagei